Nja ki eta elem ele, emalo adenkpoo mar la denkpoo, oka kun adenkpoo yo oka seer achi, efueri da yen jairi oka jar adenpoor, oka kun fire bosen ra ouri maye ra mi oo ra toteh a ouri batton, oka chu lebo ngakun, weeh kun wee chu nnoo tebelu ebonseye ka yie nga temela adenkpoor adenkpoor fima ra chu chu awon so chuey chuey now ka lai den boebo ngaju iye nu tamebo nsan. Mai kpai dayen nu, okofae, adenkpoor ba na soe oou ochu opie olugbo yo teberu, fufu bae ann, adenkpoor ra fu nmu wen bo san mai till amai atereyah, yai teh fie mobo, ma chu nmu wen bo nsan ben dain anu oso, mma bare wen adenkpor nmu a chuchuri, bebe uri, nka dan lo seer nlo a churu, nga chu adenkpoor wose ntanyo. Adenkpour ka uri, a uri patton uri, nka yea bedoma, nga chu chun chun wen so, rinwe chun chun oso, chu oligbo wen ru. araru abubuna baton wey ara lebo, nja bere bini. Abe darey mba kparan tere balo okquonsogun Rein ga kai, loiye tai nton tai ami ton akara, in loiya siaru-tai-nton beren insisan Ebin looye weer, a lowen bo nsan fiefiamuru chue mmu tema. Nka looye weeh nka chuey wen bo san bodo, ayen ka uri muye lo sai kayen. Abi eyen bosan, nga wen so mbuo ra, nga quor ye, tinbin quor ye weeh, afura mu wen bo nsan mmuru ra tata nah lolo tama jii tama ra jiji, nga chu uroso nton abbey uri weey ma dan loruo, ma dan baloor ma chu chu quonsogu ura oso quor. saibe uroso abe dan akpenwa a chu chu aboor sabe daren wen loor nga chu wenru. Abe uri, abator uri, mba gera danu a uri ta. Abe uri bator uri eo, nga chu lobo nsan tite. Abi ntute oo nja abere fia ra deye. Abe a dun nja adun ekporonja Eleme. Ade adun dandan aran, ra be chu aduan ka tan abo ye tore abo doru woso anu ra tamanu wen mmu eer bo nsan. Efiamuru ami dama adun akun kofea kun soro kun ayo kun doro benye abin kpomadama kun baedow dun doer abo nsan bra adun bini nga chu nmu Eleme wen bo nsan wayba wara yime nka yia eru yia Abe nnoo awara nga tunso chu owaa so mbuo, ura so mbuo ka dari ooro ki aru so mbuo ka oro nga gbae ade yoo bae nne nja Eleme fiemuru buh arari adunja aah, omor odun mor. Rajon bo ochun. Amifiema bae kpan kpoin ochu ochun oo a fufura a denu ra do sai chi oku ofeigi kara dan denu pein pein baeba ka baen anu achieta. Denu bere jah sai chi mai sai chi mai see achi ma mor ochun, atin juan otor. Dere mo ochun na jar, ochun a fiema, nsewine fiema, ma jah ochun oo, bae jah gwan otor bae ko ochun ode ka see earu, nga kun okoffea, bin kun koffea sewine afumanu nchun ami nah fimah nnoi time kun koffea, kun osoro kun ayo, adun raka na nsewine bra mi ka dey fima achun afie yesode oo, yasanru abae a wa nmu kakara toraru gwan une nja ba tanru ochun ra ka na ka wa mmu chun bae anuna mafima, anuradalaru bae kpi kponjah a day raka see so ken see wen nja ama bae kwan chu ololo nmu abe dey oka kpari deye lolo mmu afari, afari yoon Do me tema fiemuro senton, a mai ka oou ta oou afari bra akukwa titen aka wen soe mbaloo eh, te mbaloo a bere bini, dobo nsan ka uri, ka ohu afari oo tabeso achu ekpon-nja adema, gbengben nja ka meta nfiema, jara mbaolo mfiema ko maolo o kiken ete oo am fiema gbere sin chu nja jura, wee kpae, rin kpapan lao abo nsan fieme loo-ye nju wen bosan fiemi looye okaka-owa ka looya when boonsan, ade obina na kun, kun well, nka looy nnoi ye looru anga tema nah bo chu chun, denu sey ahn, njakar ahn denu. Omo nee ebeyo kofiegin gree wen sai wen so oweree kra ahn, kra ahn. E ahn ka wensaru osan. Ami ahn ahn ntar weey, indema pein pein. Ra enukor jaraore a eaai jima sai raba ore ra ore wee wa mo kor ka bira oka chu looso nsan weey ka ari, nsewine ra wala anukor sai ra ba ahn sai ra ba ahn, njeje ka oree and ken okun wen abo. Nno chio otor bae na sente kpo wani sai we bae ore, wa ore yime way ariye a fie etoo yima toe akara, toe akara bay nne kpon nja Ome ami nmomode nsechi afie ra ku ekpee ra domobo in ka kpen jamanaranu ame a denjo na kpenkpen wee mo majida majida ka timimaden pur, toma gbo bo ogbere intemaa agera odiye anga gwan otor nga loo nsisan looru nga oreeye, nga kun okoffae bia ayo kaka ma inga chu yen osowan nwiwene bra ami efimanito akara obode oo nton kabinami arh otoyon se inko insatonotoo soton, odara inka benar omomose oso omo k=ja mamami ogbere ra tomari etoo nton yima to-akara njea tima je weeh nga woso <hesitation> cutemenu nka kun koffea chu pien njirara noo abo wenru both chichunkakama afiemami yoon bae koko-etoo weeh yooni kokotooyeon abin tere weeh nga geh wen bon nsan chu koffea, mmuru wen njira karabe ade njira nde, danu sai njiranee nchu osoro wen mmu, osoru ka chu ra maggi oku ofeigin ka kpa ranu, chu soro elem ma gbo un in si seen Eleme nga kun wenru, obo chu chu rai wenru ka tere koko etoo oo Fieme ko nnoi a kunsi tema teree etoo nga uri nloo oru danu doru fifiejima, nga yia bae loo chun chun rai wen oso, bae bini anu nga ju nabe nebebone nka wen osogon be looye nga chu nee obone mai seen mmii chu uraru, tin uraru atanpie nga chu nnoi wen nooru akpan noi yime nga chu noo wenru nga chu ngasi kenu ra ke tere ka sari, so ami chua abon coma tinki lobo nsan Nso maya noo nja nnoo nja osun olilo noo pinkele nja okun osũn sira mpee dose ja nka tema obinno olaere koko obinno mabera lama nsewine. binsi binno, babe kun obimo aku obinno sey kpator weeh, ya mi nae ba, nka ja loi obinno asin abensin daranu nka moru nkiken win seen ayo wenru nkiken. seen ayo weren wen njira dere njira njera <hesitation> owenu, nloo wenu tin seen dan wer chu uraru nkiken webo nsan weeh. Nga loo bo chu chu ran goin nton, bin looye goin nten achu usaru, mi uraru, iyebo, wen mmu ra ka tiabo pata pata mmu ka tiabo mmu mano ka kuna ru. Obinno agba wensi ka bini. ebin chun obinno ear bosan abera uri, bini yime yea mado juenke dobone sii bae so nsọgun doan nga chura osegun werun. Ndomobo gwanru chu werun wey noora nka kparan yime nga chu uraru. nga chu aboom, ngazi me komey anu see komeg eroju anu ka temenu, ka chu aboom nga koma. nga dala lobo nsa tete doenu aberado Nna kpakpa nton nnoo Eleme so tora nja nkikenta fima noo. ra na nooi tora.